Për të kontrolluar temperaturën trupore me një termometër digjital, ndiz termometrin dhe sigurohu që është i vendosur për të matur temperaturën. Vendos sondën nën gjuhë, në sqetull ose në rektum, në varësi të llojit të termometrit. Mbaj gojën mbyllur ose dorën poshtë deri sa termometri të japë një sinjal që tregon se matja ka përfunduar. Djovas temperaturën në ekranin digjital.